aran ei water filter don huuwa o'n hander diyam mei naate hnader hander mei woodi rariya rariya mei don mari burde pamarei barnata wooni baana gudan nei accata ko dume saala sai diyam mei tan diyam mei toh e'yeni haa doo mei sai diyam e'diggha burtuko toh bawoo les mei kala hunde jee naandiyam pad waawata sale haa butel mei k haarariya mei sai aheban diyam haa les mei atabban diyam jee les mei wala dotti wala ko-dume